אין א געווענטליכע נאכט מיין איך שלאף איך צווישן זעקס- זיבן שעה. איך האלט איך דארף שלאפן ניין אדער צען שעה אין א נאכט און כדער- כ'פיל טאקע אז איך שלאף נישט גענוג.